Ny fomba fiasa sitilao e da misy raha boribory amy lohañy atao bily da iñy avao miholikoliky mampandeha ranomainty amy taratasy. Mahatonga añao afaky mañoratsy raha tiañao sorata.